komiði sæl og verið velkomin í

systkin merkingu nokkurra íslenskra málshátta og hest sem aðstoðar blinda konu í Bretlandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar

systkinin Katla og Theódór hafa bæði mjög gaman af tónlist en þau hafa ekki alveg sama áhugann á að taka þátt í Eurovision Katla er tíu ára og hana langar mikið að syngja í

Eurovision Theódór fimmtán ára bróðir hennar er blindur og spilar á píanó en hann langar ekki jafn mikið til að taka þátt í söngvakeppninni en myndi samt spila undir hjá henni ég byrjaði að læra á hljóðfæri þegar ég var þriggja

þriggja ára nær maður þá upp á píanóið já eða þú veist það var aldrei neitt vandamál stóllinn var stilltur í hæstu stöðu og

líka Theódór og Katla hafa komið fram opinberlega nú síðast í

Siðmenntar ert þú búin að vera að syngja lengi já smá ég veit ekki hve lengi ertu að læra söng já bara er hann strangur kennari já stundum ég verð að taka allt sem stendur

systkinin stefna á að halda áfram að spila og syngja saman síðan gætum við alveg gefið út plötu ef Katla er að fara að gera þetta að einhverjum ferli þá mun ég örugglega halda áfram að spila undir hjá henni en ég veit það ekki

enn þá bara á byrjunarstigi það fengu örugglega margir málshátt með páskaegginu sínu um helgina en kannski einhverjir sem skildu hann ekki alveg til eru ótal málshættir suma er erfitt að skilja og svo eru nokkrir frekar skrítnir kíkjum á nokkra árinni kennir illur ræðari þetta þýðir að sá sem gerir eitthvað ekki nógu vel kennir ekki sjálfum sér um heldur einhverju öðru

illur ræðari er einhver sem er ekki góður í að róa bát og kennir frekar árinni um en sjálfum sér ekki er sopið kálið þótt í ausuna sé komið merking þessa

það eigi ekki að fagna sigri of snemma þótt kálið í súpunni sé komið í ausuna þá gæti það enn þá dottið úr henni á leiðinni á diskinn og þá færðu ekki að súpa það allt er hey í harðindum það merkir að þegar eitthvað er erfitt

verður maður að nýta allt harðindi þýða slæmir tímar og í gamla daga var það kannski vegna mjög slæms veðurs eða fátæktar þá þurfti að nýta allt hey sem til var líka það sem var kannski gamalt og

blindir og sjónskertir fá oft aðstoð frá sérþjálfuðum hundum en það eru ekki bara hundar sem geta sinnt því hlutverki í Bretlandi á dögunum

er tæplega tveggja vetra smáhestur í og er í þjálfun sem

í þeirri þjálfun felst meðal annars að ferðast með lest Helena sem býr í

Newcastle óskaði eftir hesti frekar en

meðal annars í almenningssamgöngum það þarf að venja hestinn við hávaða annað fólk lyftur og

fleira en Digby hefur alveg staðið undir væntingum hann var fljótt orðinn vanur lestarferðum og ætti því að standa sig vel í

einn af nýjustu íbúunum í dýragarðinum í Berlín er en um tuttugu ár eru síðan ísbjörn kom síðast í heiminn í garðinum hann sig með mömmu sinni á dögunum úti í